Laha ty karaza ny fia, laha araky fandinihako azy, tokotokony eo amin'ny efajato sy dimampolo sivy amby eo ho eo ny misy a madagasikara eto.